So ni yolnde e maɓɓi e makulliyel wala keɓowoo nata, Tina e jogi makulliyel ba, ngam makulliji zaman, makulliji irin no zaman ɓuri woɗuuki.